<hesitation> Gny fomba handrisia gny zaza hanao sport misimisy dia hoe <hesitation> hoe m- mba hoe manaova sport iha mba hatanjaky, mba tsy ho ambakay namanao, mba tsy halemilemy